אנא כּנפדּל אלמוסיקּא אלאנדלוסִיַה מן אלשעבִּי אלקּדִים חית פִיהא בּזַאפ דִיַאל אלנַע׳מַה לִי כּתדְ'כּל ללקּלב וכּתפכּרנִי פצַע׳רִי ואלגּו אלאעאִלִי כּתעתִינִי אִחְסאס בּאלרָאחַה ואלחְנִין ח׳צוּסאן מִין כּנשְמע אלעוד ואלכּמאן כּיבּדא קּלבִּי יְהְתּז חתא אלכּלִמאת דִיַאלהא כּיכּוּנו מעאנִיהוּם עמִיקַה וזוִינִין ודאק שי כּיעְ'ג׳בּנִי בּזַאפ מְשִי בּחאל דבּא מוסיקּא כּוּלְהא דַוְדַ'אא ומִיפִיהאש דַאק אִחְסאס.